ʻAe komo ka haʻawina o ka naʻau i loko o nā holoholona a i ʻole nā hānaiāhuhu i ke kiʻihōʻakaʻaka. I koʻu manaʻo he mea hoʻomakeʻaka ka haʻawina o ka naʻau i nā holoholona no ka mea ʻaʻole he mau kānaka lākou akā ʻae ma ke kīwī nō.